निष्ठा शब्द तिन शब्दसे जुडो भव हए जसे कि निष्टा कहन्से सत्य, इमन्दारीता प्रति प्रतिबद्ध रहनो हए । निष्टा निष्टवान हए जैसे कि भारतिय संस्कृति मे जाके एकाग्रता और निरन्तरता मे धरनो हए । तिसरो निष्ठा कहन्से संस्कृतिके महत्व देनो हए, निष्टा शव्द धर्म और संस्कृति से जुडो भव शव्द हए गुरू प्रति निष्टवान बन्नो जासे गुरू प्रतिको निष्टता, सत्य प्रतिको निष्टता, संस्कृतिको मुल्यको महत्वको एक हिस्सा के रूपमे लौ जात हए ।